كندعم المؤسسة الخيرية لي سميتها سوقية ماء لأنهم كيحفرو أبار فالأماكن النائية لي معندهومش الماء أو الماء هو المصدر ديال الحياة أو المصدر ديال العيش الكريم أوهوما تيوفرو هادشي للناس لي ميقدروش يوصل ليهم الماء أو هذه واحد البادرة طيبة كنفرح بزاف باش نكون مساهمة فيها